Otshilongo shono ndaala okuha, ondaala okuha kousa, omolwatshee? Uunene nge ndili komalungula, ohandi mono eembapila dha- dha zamo ngaa kutya aye, okuna aanyasha kousa taapumbwa oku- oku- oku taapumbwa yiiyambe ya longe tshike tshike ngaye ne mwene ndi hole okwiiyamba miinima, sha ike otshiima tshinatsha nande onaagundjuka, ondihole okwiiyamba, nonda hala ne kotshilongo hu kuna omahangano gokwiiyamba, ondaala okukala tandi iyambele otshigwana, nditshi lombwele shoka nditshi, ondaala uukwatya no- no- neyilongo lyandje ndi lipe wo oyaakwetu mboka inaya adhapo pelongo, ondaala kotshilongo hoka shaashi, ko usa ohandi monoko kuna omahangano ogendji genatsha nonkalamwenyo, genatsha noku kalelapo aagundjuka aakwetu nonda hala lela ndikale ndili mehangano ndo, ondaala ehangano tali vulu ku kwathelandje kutya, eeye oto vulu ku kwathela yakweni mehangano nenge twiyamba, ondi hole okwiiyamba miinima yinatsha naagundjuka, nondala ne kotshilongo hoka molwaashi ohandi monoko iinima oyindji, eengundu odhindji dhinatsha nokwiiyambela aagundjuka, nokwiiyambela aakulupe, nokwiiyambela iinima oyindji yindji nondaala oku hako kotshilongo ho, otshikwawo itshewe ondaalako shaashi otshilongo, otshilongo otshuuviteko, ina tshifa iilongo yimwe mbika iitshonaa, otshilongo lela otshinene, usa otshilongo otshineneno ndaala ndike endeko lela ndi tale kutya oh!. Mboli shi katuna monamibia hwiya oko tshili, ko ohaku holoka wo iinima iinene mbyono haku tiwa, eenkalo dhee pepo thimbo limwe ohadhi tshendje lela dhaninga nomafundja nenge otshike. mbi inatu mona nale monamibia. ondaala ne ndika tale kutya aah, aye kooma okwa holoka otshitukuko tsho mbepo, ko usa tsha gwithapo nenge tshaninga ngiini ngiini omatungo, ondaala ne ndika tale kutya ah, iinima mbino hatu uvu oyo tshili ngaano? Itshewe kousa onduuvako hakuti, ngaashi <hesitation> iikunda thanwa mbyo, iikundathanwa mbyoka ee newera niikwatshike ohayi gandjwa otshali, ondaala ne ndika tale kutya oha tshi kala lela tshili ngiini, hweetelwa ike potsheelo tshohe kutya, tambula nena wu leshe eenkundana dhika tadhi holoka motshilongo odho dhi, katshi tshi itshewe otshiima shiya kutya, andika landa o the namibian handje ko woerman ndika pwiikine kutya motshilongo amwiinyenge ngiini, ondaala itshe kousa ndika tale kutya aantu opo ye yepo notshiima tshontumba, ohaye tshi ende ngiini, ndi tale ne kutya, ngaashi nda dhina okutumbula kutya omuntu ohaku longwa iinima oyindji nditshi, ondala ne nditale nkene iinima mbyono hayi longwa. nangaye ndii longeleko wo, ngaa ndee ndi- ndi- ndi gandje elongo ndi nda tambulako hoo, ondaala natango ndika mone kutya lela Iinima oyindji shee yili po, oyili po lela ngiini; oya longwa lela ngiini, na oyiili kokule yili ngiini, hmm, ndi tale ngaa kutya, shi tuna shino monamibia hwiya katu tshina nenge shituna hwiya huno katu tshina otshike? Ndi faathanithe ngaa uuyuni nga.